Ñy anjara asany ñy fiezaha aminy ñy fandresea ñy sakasaka misy aminy fiaiña nteña, ndra inoino ñy raha misy, lafa no manao avao teña, mioma teña aminy ñy say nteña, aminy ñy vetsevetsy nteña, aminy Ñy fomba maro, aminy Ñy fomba fahaiza nteña, ndra inoino ñy raha misy, ndra inoino ñy porobolemy misy, lafa no miezaky avao nteña hañatratsy ñy tanjonteña.